<hesitation> nziya ndè babag nga man kuna ntè mafa nkèna ntè na mbarasl nè kèta ndè man nkè ndrizlè ara mahvar aka ndèya a nlèm misiya akandiy'sungaya a nlèk nslraw'èm bazhè mborori man ntè gada sata ndè mantètè a ndiya a yaji an bama at ntè ndiy sunta bazhè to m'borori ska man ndo man è nwoy bè ko ndo man sugar ntèv ba ndèiy sungaya èh gèn sukwa bi nlin'nlin nga dè man nka ntèda'ba nkèt saba ko n'agi nkèt ntènga ngèzl gèzl a ndèv'man daman mnorori man nka ntiya sa nkè zlubwata'a nka ndizè dè nyèm nausa ngu ngwudzèn nyèm è gèd mka za dizè dausa nko ndo man sukwur ndè ndèv nènga ba èn gèd sèkwa bi èngidè kyèkyè ah guiya bi amam man nkè n'woy ngè ngèts lafiya nvu ngaya sa aga gèd'a baki'ngaya sa kam èg gèd zhigilè nkè ndèlè na èh sum zhigilè ba kib nga nkèts skwi kumba zhigilè n'woy ka èh gèd ka ama man nka n'woya sa ko baki nagay ndo ndèv ngèsl saba èn dèy n dèb a èh gèd nasa ah skwi man nga ntè mboriri sa. <noise> An nsa sam ngidè nkè nkè antè mbuh mavar ntè hèd dugh dugh gwa'a ara man unta bazhè to mborori ska man ndo man è nwoy bè ko ndo man sugar ntèv ba ndèiy sungaya èh gèn sukwa bi nlin'nlin nga dè man nka ntèda'ba nkèt saba ko n' agi nkèt ntènga ngèzl gèzl a ndèv'man daman mnorori man nka ntiya sa nkè zlubwata'a nka ndizè dè nyèm nausa ngu ngwudzèn nyèm è gèd mka za dizè dausa nko ndo man sukwur ndè ndèv nènga ba èn gèd sèkwa bi èngidè kyèkyè ah guiya bi amam <hesitation> man nkè n'woy ngè ngèts lafiya nvu ngaya sa aga gèd'a baki'ngaya sa kam èg gèd zhigilè nkè ndèlè na èh sum zhigilè ba kib nga nkèts skwi kumba zhigilè n'woy ka èh gèd ka ama man nka n'woya sa ko baki nagay ndo ndèv ngèsl saba èn dèy n dèb a èh gèd nasa ah skwi man nga ntè mboriri sa <noise>